Za alôha zany raha ôhatra ka hivahiny any Siberia akagny agnatin'ny herignandro raiky zainy de minday lamba za ataoko agnaty valizy lamba isoloàko igny mbalôha tsy adinon-tegna igny satria an-tegna ôlombelogno tsy maintsy misolo lamba de ake amin-jay koa minday appareil photo regny angalangalagna sary mba azahoagna fahatsiarovagna, an-tegna mandeha magnano magnano visite am'tany ino izy ty tany <hesitation> misy ino izy ty misy tantara regny zany de agny alôha ai fahitako azy tany manintsy ai de mitôgna akanjo mafana an-tegna raha jiaby mampafanafana: ery bonnet, cache-nez, baoty mba ahafahan-tegna hoe azo antoko mafana tsara.